Shakarli ichimliklarni va shirinliklarni kamaytirib tabiiy shirin ta'mga ega meva va sabzavotlarni iste'mol qilish bo'lishi mumkin. Mahsulot yorug'larini o'qib unga qo'shilgan shakar miqdoriga e'tibor berish ham juda muhim hisoblanadi.